Di̱kwang du̱ro̱ sob nyiye nai̱, atti̱n ko̱du̱ nwe bi̱yo̱shi̱ na mu̱ yaa ti̱b ru̱ngke̱ di̱ ka mu̱ yaa sobkin ka mu̱ yaa daa lo̱o̱ ke̱ẹshi̱ fi̱ye̱ di̱ mu yang faa duro a kam nu̱bu̱ wọro̱ di̱kwang mu̱ sob nyiyel nu̱bu̱ she̱. Atti̱n yang yi̱karke̱l mu̱ ka ko̱du̱ ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ yang do̱lke̱. l mo̱ ka- ko̱-ka ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ yang be̱e̱te̱ke̱l mo̱ karayatti̱ ka ke̱e̱shi̱ di̱ na ko̱du̱ mu̱ nyu̱wo̱ nu̱bu̱ she̱ saa su̱u̱ nyiye de̱ di̱, mu̱ yang mwi̱i̱ kari̱ngke̱l duro mu̱ mu̱ yang mwi̱i̱ ke̱ri̱ngke̱l duro mu̱ a tu̱u̱ yang bi̱yo̱ko̱ susakel mo̱ bi̱yo̱ko̱ yang do̱lke̱l mo̱. Fo̱no̱ di̱kwang mu̱ nyi̱m nyiyel mo̱ kar bwe̱ndu̱ mu̱ yang e̱ atti̱n nyiye di̱ shi̱ nyiye di̱shi̱ bwang nang she̱l ta kwe̱e̱ke̱ kar bwe̱ndu̱ mu̱ yang e̱, na mu̱ tabu̱ nyiyel mo̱ di̱ mu̱ yang bwangki̱n nang du̱ro̱ ru̱ngke̱ mu̱ nyi̱m mu̱ yang bwangki̱n nang du̱ro̱ nyi̱m bu̱ shi̱i̱r re̱, du̱ro̱ bi̱yo̱ Yamba maa shi̱ne̱ bi̱yo̱ nyi̱m bu̱ ko shi̱i̱r yang sabbu̱ti̱ nangshi̱. Di̱kwang mu̱ nyi̱m nyiyel mo̱ kar bwe̱ndu̱ mu̱ yang e̱, di̱kwang kar tu̱u̱ mu̱ yang maashi̱ e̱ nyi̱m nyiyel mo̱, di̱kwang mu̱ nyi̱mti̱n we̱l ti̱b ni̱bi̱ Ko̱du̱ mu̱ di a ti̱b ru̱ngke̱ de̱ nyi̱m tu̱u̱ mu̱ yang saa shi̱ a ko̱du̱ mu̱ faa duro mo̱ di̱ mari̱ng de̱ nyiyel mo̱ a kar tu̱u̱ mu̱ yang maashi̱ e̱ nta nyiyel mo swi̱swi̱ lo̱b bwang na nyi̱mki̱n ka we̱l sobkin ka we̱l ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱ we̱l nyiyel mo̱, di̱ nyi̱m di̱ ke̱ri̱ng duro mo̱, ke̱ri̱ng nyiyel mo̱ di̱ ke̱ri̱ngti̱n ti̱me̱l mo̱ bwe̱ndu̱ mu̱ faa duro mo̱. A yaa macce̱l mo̱ kwad tacci̱ki̱n ne̱ mo̱ mu̱ tacci̱ de̱ mu̱ kunu de̱ ka be̱e̱bi̱l mo̱ ka nyi̱ye̱ru̱mbu̱l mo̱ di̱ tab de̱ nu̱bu̱ shẹ kar bwe̱ndu̱ mu̱ yang e̱. Tacci̱ki̱n ne̱ mo̱ tab de̱ kwandi̱bu̱l le̱ mo̱ ma tab de̱ kar mu̱ yang maashi̱ e̱ bwe̱ndu̱ mu̱ yaa ka mu̱ yang fe̱ di̱ tab de̱ nyiyel mo̱ bwang kwad mu̱ sob shi̱i̱r mu̱ sob shi̱i̱r na nyiyel ni̱bi̱ mu̱ sob shi̱i̱r na nyiyel mo̱ na yaa maccel mo̱ kwangshi̱n. Atti̱n Yamba yang ke̱ri̱ngke̱l mo̱ kar tu̱u̱ mu̱ yang maashi̱ e̱, ni̱bi̱ nwe̱ nyu̱wo̱ke̱l mo̱ we̱ nyu̱wo̱ mwi̱ye̱l mo̱. Yamba nyo̱o̱ nyiye cum- cum a te̱ti̱me̱ ko̱nu̱n ko̱ nyo̱o̱ nyiye cum cum nyo̱o̱ nyiye ko̱nu̱n na tu̱u̱ kwange̱, so̱ nyi̱ sob nyi̱ saa nyiye ko̱ di̱ Yamba shi̱ye̱ nyinum nyiye. Ƴo̱o̱ nyine nyi̱ nyii Maa shi̱ bi̱li̱ng nyine nyi̱ nu̱ba Maa ko̱ dɪ kwad Yamba kung a ko̱du̱ ko̱nu̱n di̱ nyi̱ nyu̱wo̱ nyii Maa kwangshi̱n be̱e̱bi̱l nye̱ na di̱ kun di̱ sob nyii Maa kwangshi̱n yaa macce̱l kwangshi̱n ka sobkin ka bwe̱ndu̱ faa dure shiye ka nu̱bu̱ she̱ yaa ti̱b ru̱ngke̱ bwe̱ndu̱ ku̱tu̱ng e̱ di̱ nu̱bu̱ she̱ yang nyi̱m nyii Maa ka sobon nyii te̱e̱ di̱ ma tab nyii shiye